<noise> Mfe du ntamu dze nna minyae a nkyɛ <noise> <hesitation> mawar <noise> mawo me mba nyinaa ewie, minnyi ɔman yi mu, meyɛ edwuma papa bi <noise> menya sika <hesitation> ahwɛ m'awofo ma bi aso afofor hɔn do ntsi mfe du a ɔwɔ m'enyim de <noise> dza morohwehwɛ dɛ nkyɛ menya nye n' memmpɛ dɛ <hesitation> asetsena a mowɔ mu siesia no mowɔ mu wɔ mfe du a ɔwɔ m'enyim yi mu.